رښتينولي دا ده چې هر وخت حق وايو او له دروغو ډډه وکړو. دا یو داسې صفت دی چې باور جوړوي او خلک ورسره اطمینان محسوسوي. رښتينولي نه یوازې د خبرو کې، بلکې د عمل او فکر په ټولو برخو کې مهمه ده. کله چې څوک رښتين وي، نو اړیکې یې قوي او ژوند یې ساده وي.